<hesitation> ndi nende omurende wanje mulala ne ndamuyanza khu mwima kwikwe okuli mulayi. Murende oyu nalola noli hasi muvulamu yecha khwitsa asaye ninawe kata khandi nosiri khumusava syosi tawe, aah, lwe yenjira mbu namanya ovwo mwofana. Nakhureva <hesitation> mama caro lero sendolaa noli vulayi ta. Yecha khutsia ewuwe iraa, nolola yetsa nende sindu, ne esindu sino lwe aleranga. Kecha khufwana no omwoyo mutsienikhu niye ombol <hesitation> mbu mama caro sali nende sindu, sindu isi tawe khandi ndayanza advice tsitye. Ndayanza ovuchekii vwivwe, anyela kuvola mbu noli hango khola ekasi yiyo kata no omwama. Lakini mundu nalula musilivwa amanye mbu mama fu. Loice yakhakholanga ekasi. Ma khandi <hesitation> saa yawenya khuchaa esafari, esaa yawenya khuchaa luchendo, vulano luno omundu wa khulolile nomwamire mukunda ula yecha khukhulola novivire inguvo yindayi. Yecha khukhulola niwevoire esaa khumukhono norali khandi omu, omu we sifwavi singana ovetsa nofwana mukunda tae kho ndamuyanza avwene yaha.

Ndi mwna wa mwamii, eminyolo che tsimbi tsyakatukha ndi mwana wa omwami, ndakharivule vosi vaulile ndi mwanza wa mwami, ma kata khandi mbwo, bwo nyasaye yamala niyambelesia vwami singana mb <hesitation> omurende uyo naula ombu, nyembanga yesi ayanzisiwa muno, khandi yetse yekhale halala ninase ma avole mbu, mu njirama yosi ake lwimbo lwa.